କେତେ <hesitation> ପ୍ରୋକରାରୋଂ କୋପଡା ସଵଭୂ ଅଚ୍ଛୀ। ସଟ୍ସ, ବେଂଟ୍ସ, ଡେଶ, ସାଡୀ, କୁର୍ତା, ବ୍ଲାଉସ, ଜୈକେଟ। ସ୍ଵୀଟର କେତେ ଅଦେ ଅନୁନେକ ପ୍ରୋକରାରୋଂ କୋପଡା ସଵଭୂ ଅଚ୍ଛୀ।